Iyana ali kweneli yalinuli fulaha kuliko yanaya <hesitation> yaku kukuchisila kuko maana yali kwene wi yali- yali- yaliningo sana yani kazi yakuomba kwiu huu kuhuluwao ukola uno koo waya yakulonda yakwe lakini ya- yampiti yasha yapiti yatali nuhulwa kumbicha sichichi maana yapiti sana yapelenga yakutegemea yazazi yao yanene yao mechi nachi nachi lakini likwende yalikweneli chosi chichi chana akujiskia kuomba akuomba yali kwene yali nuhulu sana kuliko yampiti. Yampiti yali na maadili yazipa kani lakini ali kweneli yasi na maadili maana yampiti yapelanga sana ya kusikiliza yazazi yao lakini ali kweneli maaadili yao yakuya yakuyombela yakula kwene ngayaya yanena yati omba viyati yawe wenju wa mpite nawe mama achi. Utandawazi wa wayanchi yali kwelei kuli faida ni hasara maana yanchi ali kweneli utandawazi iti yaleti faida sana maana ikazi kwene yakulengela mitandao nga wachichesa ni kumitandao lakini iyasalazia yanina yakawa- yakawa ya- ya- ya- yakaom mitandao yashaomba ni ngumu mitandao yakaombi vibaya